സോധി അരേബ്ബിയാദ ഹവാമാന സാമാണിയവാരദ ബെച്ചഡിപ്പു, വനഗുദിന മരുഭൂമിദ വാതാവരണ പഡെദിപ്പു। മേര്ദ സബ്ടെംബാര് മൂട ബേസിഗിഗാലെ ഇപ്പുനു, താപമാന നല്പത്തായിന ഡിഗ്രിശല്സിയാസ് ഇജാംഡ ആയര്ദില്ല ജാസ്തി ഏരുനു। നവേംബാര ഇര്ദു ഫേബ്രവരി മൂട ചളിഗാലെ ഇപ്പുനു, കിലവര താപമാന പത്തി ഡിഗ്രിശല്സിയാസ് ഇജാംഡ ആയര്ദില്ല കമ്മിയാപ്പുനു। കരാവാളി പ്രദേശരു ജിദ്ദ ബൊക്ക ദമ്മമ് പ്രദേശരു ധേവംഷ ജാസ്തി ഇപ്പുനു। മരുബിമൈ പ്രദേശരു രാത്രിദ സമൈയഡു താപമാന തമ്പാദ ഇപ്പുനു। വര്ഷ പൂര്തി ബര് നീവു പ്രദേശരു ജിദ്ദ ബൊക്ക ദമ്മമ് പ്രദേശരു ജിദ്ദ സമൈയഡു താപമാന തമ്പാദ ഇപ്പുനു।